في يوم في الظهر كيظهر وشمس في طفل جاعد يلعب في لعبة كي صغير لعبة طفل صغير يتكلم هي لعبة جديمة خلاص فجأة اللعبة جالت للطفل أن كانت تستنى فيه اه عشان تفتح له أسرار ماضي عائلته وتحكي له للطفل. الطفل ما كان يصدق فيها لكن بدا يكتشف حاجات جديدة.